Canada ndraiky tanàna tegna manintsy tegna manintsy be, avy ake ankamaroazan'olo tavela akao amin-je io efa presky antitra aby, zany amin-jainy mahatônga mahatonga zareo amin-jainy magnafatra ôlo avy ivelany atô avy karaha tany avy à Madagasikara ôhatra mba hiasa amin-jare akagny, mbôla somary le tanotanora regny alain-jare satria zare tegna vitsy be tanora amin-jare, avy ake zare agnisan'ny le mpihinagna fromage be koa ankoatran'ny la France, avy eo zare tegna tia mandeha mandeha le mandeha mitsangatsangagna am- am'tampon-tanety regny igny.